ନାଲୀ ଦେଖିଵା ମତ୍ତେ ସକ୍ତୀ, ସକ୍ତୀ ଏବଂଗ ଉସ୍ତା ରଣଵାଭୋ ଦେତା ହୈ। ଜବରିଯେ ଯହୀ ରଂଗ ଉସ୍ତା ଏବଂଗ ତୁକ୍ପୁଲତାର ପରତୀ ଗଟେ। ସକ୍ତୀ ଏବଂଗ ସକ୍ତୀ, ନାଲୀ ରଂଗ ପ୍ରାଯଦ ସକ୍ତୀ ଏବଂଗ ସକ୍ତୀ ରଫପତୀ କୋ ଭାପର ବିଚ୍ଚିଚନ କରେତା ହୈ। ଜବରିଯେ ଯହୀ ରଂଗ ଉସ୍ତା ରଂଗ ଉସ୍ତା ରଫପତୀ କୋ ଭାପର ବିଚ୍ଚିଚନ କରେତା ହୈ।